نفضل العيش في قرية صغيرة، لأنها تعطيك حياة هادية وبسيطة، فيها علاقات إنسانية أقوى وأعمق، تكون بعيد عن الضجيج والزحمة، وتقدر تستمتع بالطبيعة وتعيش بسلام بعيد عن الصخب اليومي.